चिकन पकाणू सबसे पहले छुट्टा छुट्टा टुकडा काटी द्या। फिर पाणि मा धवे द्या। फिर प्रेसर कुकुर मा तेल टमाटर प्याज लहसुन की ग्रेवी बणा। फिर वां मा चिकन पीस डाली द्या। फिर खूब खरोली द्या। फिर चार पांच सीटी बजण द्या। फिर पकण खुसुबू आणि द्या। फिर पक् ग्या चिकन।